тойды ұмытылмастай қуанышты өткізу үшін барымызды салуға дайын тұрамыз
бірақ қонақ көңілін аулаймыз деп шектен асып жатқан жоқпыз ба
той мәдинеті тақырыбы бағдарламаның бүгінгі санына арқау болмақ
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
студиямызға келген қонағымыз ыыы тұрар ханым сіз өзіңіз тойға жиі барып тұрасыз ба
енді қазақ болған соң бізде той көп сондай тойларға біз енді жиі барып тұрамыз
туыс көп туысқан қайын жұрт дейді нағашы жұрт жаңағы өз жұртың бар ы сол енді тойларға барып жүреміз
сондай тойларда әртүрлі енді неше түрлі жағдайларды көріп жатамыз
енді оған кейде мен ойлаймын бұл ыыы өзім мен негізі ы шығармашылық адам болғаннан кейін ойлаймын мүмкін жаңа креатив жетпей жатады мүмкін идея жетпей жатады ма деп
мысалы былай өткізер едім былай өткізер едім маған да ойлар келеді
бірақ жаңағындай тойлардың бір мысалы бір мысалын айтатын болсам былтырлары бір тойға барғанмын
енді ол жерде жаңағы жастар болса біртүрлі жарасымды болар еді үлкен адамдар отырады
ыыы қазір енді бөліп бөліп шақырмайды ғой бұрынғы замандай ауылдағыдай үлкендерді бөлек бәрін кешке шақырады
кемпірлер де отырады шалдар да отырады жастар да отырады сосын жаңағы ортаға шығарып бір тамада әлі есімде бәрін ііі ер адамдарды отырғызды
ыыы орындыққа қатар қатар қатарластырып олардың алдына жаңағы а четыре қағазды қойды да
иә залдың төрінде елдің бәрінің көзінше музыканы қойды да сосын жаңағы ол жаңағы ер адамның әйелі ме әйелі емес пе ол одан кіші ме үлкен бе ешкім қарап жатқан жоқ
жаңағылардың алдына біреу отыру керек сосын анау қағазды жыртпай билеу керек әлгі бөтен ер адамның алдына енді бұл
ыыы жыртпай билеу енді ананы сырттан қарап тұрғанда енді бәрі енді елдің бәрі күлкіге қарық болып күледі енді ішіп алған адамдарға мысалы
біртүрлі мүмкін қызық та шығар енді анау ұятты нәрсе жаңағы жыртып алмаймын деп билеп енді әртүрлі тойға келгеннен кейін қыз келіншектеріміз біздің кейде
енді ұзын кимейді қазір қысқа киеді содан жаңағы билеген кезде енді әртүрлі ұятты жағдайлар да болып жатты енді сандарына дейін ашылып қалып
ол енді сондай кезде жаңа бала да жүр шаға да жаңа апайымыз айтыватқандай бағанағындай мысалы шынымды айтқанда қазір тойларға жастар да балалар
ол не үлгі не өнеге
мысалы ол жерде жаңағындай тамадалар мен ойлаймын бәрі жаттанды қазір тойлардың бәрі бір бірін қайталай береді
сосын жаңағындай бейәдеп бір ыыы анекдоттар айтады
сонда жаңа ғана әйелдерді еркектердің үстіне отырғызып қойып
отырғызып қойғанда жаңағы отырып алып билейді алдындағы енді оны көрсетпеймін ғой енді сол билеген кезде әртүрлі қимылдар жасайды
бөтен біреу еркектің алдына ол жарайды оның күйеуі болсын енді күйеуі болса да ондай нәрсені көрсету енді әдепсіздік қой ол ондай нәрсені үйде жасайсың
ы жыртылмай керек дейді де енді ол жыртылады ғой отырғаннан кейін әртүрлі мысалы әртүрлі формадағы келіншектер болады
мысалы әртүрлі форма анау енді біртүрлі ырсылдап ырсылдап енді
сіз бір ақ рет көрдіңіз бе бір ақ рет емес бірнеше рет көрдім сондай тойларды
ы сіз жаңа дұрыс айтып отырсыз мен осы асабаларға да бір құлаққағыс қылар едім
мысалы ы тойлардың барлығының өзі тойдың бір мәнері болады
мысалы үйлену той дейді жарайды үйлену той болғанның өзінде де мысалы қыз беріватқанда көп кісілер үлкен адамдар жиналады иә
ол жерге жаңағы әбестіктің қажеті жоқ бұл жерде тамаданың асабаның негізі тәрбиесіздігі және өзінің ешқандай білімінің жетпейтіндігін көреміз
өзіңіздің сондай анайы қылықтарға куә болғаныңыз болды ма а өзіңіз көрдіңіз бе сондай
ондай жағдайлар жаңағы көріп отырмыз ғой көргеннен кейін айтып отырмыз
оның ішіне мен айтатыным жаңағы негізі өзіміздің қазақтың тән қасиетіне неге өлеңді жыраулардың өлеңдерін неге айтпайды
солардың жаңағы бұрынғы өтіп кеткен ы дана сөздерді балаларға неге түсіндіріп айтпайды
білмейтін балалар бар мысалы жоқ қайдағы бір әлгі орыстың әлгі ұрлайтыны жаңағы отыратыны жаңағы шешіндіргені
тіпті бар ғой үлкен адамдар енді жарайды біз де жас болдық бірақ жасымызда біз ондай тойды көрген жоқпыз
осылай тойдың осылайша өзгеріп кетуіне не әсер етті не әсер еткені жастардың жаңағы даңғырлаған музыка ешкімді ешкім тыңдамайды
асабаны да тыңдамай кетеді например
шешіндіргенді айтсаңызшы
сосын мен айтатыным асаба дегендер бар ғой баратын жерді біледі қандай жерге қандай жағдайына қарайды бірінші ақшасына қарайды
есіл дерті оның ақша болып тұрады ол қалай өткіземін деп ойламайды ол ақшасы қалай болса соған қарай менталитет солай арай айналдырып жібереді оның

енді ортамызда асаба мырза бар
апаларымның сөзін жалғайын і жаңа апалар дұрыс айтып отыр қазіргі заманда ауызы бардың ауызы бардың бәрі әнші дүлділ болып кеткен заманға жеттік қой негізі
әрине қай қай заманда болсын мына қазағымыздың қара домбырасына жететін дүние жоқ негізі қазіргі эстрада жанында ойнамай қалады
былай айтқанда енді апаларымыздың да аналарымыздың да айтыватқан сөзі қазіргі қоғамда болыватқан жағдай
қазір яғни жаңа айтып жатыр ғой біреу басқа біреудің әйелі бөтен еркектің алдында барып билеп жатыр мына апаларымызды ортаға шығарып қойып кәдімгідей
оларға кәдімгідей олармен қалжыңдасып жатыр
көп жағдайларда жаңа да айтып жатық та ы мына жерде ыыы айтып жатыр жаңағыдай ұятсыз ойындар кіріп жатыр дейді
енді сол ұятсыз ойындарға кім жауапты болу керек
бір адам бұған кінәлі емес бұған қоғам кінәлі
қазақта әдемі сөз бар ғой әке көрген оқ жонар дейді шеше көрген тон пішер дейді
неге ол ұятсыз ойынға сол жақтағы той ұйымдастырып жатқан яғни той жасап жатқан адамдар неге жол береді
олар қазіргі заман қазіргі заманда қазір адамдар көрсоқыр емес
мысалы той жүргізердің алдында сенің бүкіл ойыныңа дейін сұрап алады
иә мәселен ондай ойынды қажет ететін де кәдімгі той жасап жатқан адамдардың тарапынан болып жатады
иә қоғам болып біз күресуіміз керек расын айтайын жаңағы апаларымыз айтыватқанын біз де құптамаймыз негізі
бауыржан мырзаның ыыы толықтай қолдаймын себебі той болар алдында біз той иесімен кездесеміз
кездескен кезде бүкіл сценарий бойынша жұмыс істейміз біз
қалай жұмыс істейсің қалай бастайсың құдаларды қарсы аласың салт дәстүр бойынша қарсы аласың ба бүкіл жаңағы сценарий бойынша
әртістер болсын өзіміздің бүкіл жаңағы өз бүкіл ы былайынша айтқанша қанша жұмыс істеватсыңдар бәрін сұрап алады бізден
сосын ойындар ойын конкурстарды сұрап алады тәппіштеп
ойындарды көрсет жай сөзбен емес видеода көрсет қане қалай жүргізесің деп соның бәрін көрсетеміз біз
мен өз басым мен бір тойды көрдім мен алпысқа келген адамбыз үлкен адамбыз
енді менің өз ойымда тойды жүргізу тойдың осындай нәрсесін негізінен көбінесе асабалардан келеді
талай асабаларды шақырып алып балам мына сөзіңді қойшы мына әрекетіңді қойшы деп талай жерде ескерту берген адамның бірімін
жаңа кісі ананы айтып отыр ғой
мен мына бір алманы қыз баланың мынасынан тығып жіберіп мына қолтығынан шығарып түсіндіңіз бе алып жеп отыр
ал енді ышқырынан салып жіберіп балтырынан шығарып отыр
біздің қазақта бар салт па осы
осыны асаба істетіп отырмағанда кім істетіп отыр
соның ата анасы менің келінімнің қойынынан салып жеңінен алманы шығарып бер ышқырынан салып балағынан шығарып бер деген нәрсе
енді менің ойымша көрдіңіз бе қазір ыыы бізде қазақ халқында жалпы тойлар көп ол айта кететін жағдай асабалар да көп
асаба деген ежелден бері ыыы қазағымыздың қара сөзімен ақындатып жаңағы той той ы болыватқан шаңырақты жақсы білетін адам
жақсы білетін қыр сырын білетін қайдан шыққанын білетін елін білетін руын білетін тегін білетін ата бабаларын білетін соны асаба дейді ежелден бері дұрыс емес пе
иә ал қазіргі заманда мысалы асаба деген мынандай бір модаға айналып кетіп барады жаттама сөз жаттап алды
ыыы бір бір бес он той өткізді тәжірибе алды быйлайша айтқанда қобалжымайды осы жаттаған сөздерді ы әрі қарай
ағаларымыздың барына шүкір етуіміз керек ағамыз дұрыс айтып отыр
кейбір асабалар нәрсені көп көргеннен кейін кешіріңдер балалар баламдайсыңдар ғой иә
өзі де ардан әбден кетіп қалған азаматтар бар не үшін бір сүндет тойды адам ауызы бармайтын жаман сөздерді айтып жатады
өздерің талай естіген шығарсыздар пәленшесі пәленше болсын түгеншесі түгенше болсын деп
сонда анасы да отыр атасы да отыр баласы да келіні де отыр оны сол адам білмейді ме
адамның он екі мүшесінде не нәрсе бар екенін қазіргі заманда бұрын ата бабадан бері бәрі білеміз
біз салт санамызбен бұрынғы қазақтың тойын өткізетін болсақ шіркін ай десеңші
қыз бен жігітті домбыра шерткізіп айтқызып қой иә қыз кім еді міне
анау қай ауылдан келді семейден келді ме
домбыра да бермейді қолға
мына кісі айтты ғой асабалар ақшаға алған деген оған менің талай көзім жетті мысалы үшін
тойдағы адамды бір ақ шақырып не бересің деп сұрайды ғой
қайынағасысың не бересің туыссың көршісісің не бересің
аталарымыздың ағамыздың сөзі орынды мына осындай кісілердің тойда бар болғанына біздер шүкір етуіміз керек
кейбір кезде кейбір тойда расын айтайын мына енді батаменен таң атырған батаменен күн батырған халықтың баласымыз ғой
тойда бата сұрайын десең ата таппай қаласың атаны беретін ата беретін батаны таппай қаласың расын айтайық
бауыржан мырза сөзіңіз ауызыңызда қазір экранға назар аударайықшы
бір дайындаған бейнематериалымыз бар
бір екі үш
банан жеватыр құдай сақтасын иә
венера ханым жаңа өзіңіз айтып өттіңіз қолында қарасақ кішкентай бүлдіршін тұр мхм
үлкен үлкен өте әсері бар бұны біз көрсетпек түгілі дабыл қағу керекпіз
өйткені кішкентай бала жаңағы иә бұны сосын ойлаңыздаршы үйленгеннен кейін де қаншама психологиялық ауытқуларға алып келуі мүмкін
бұндай бұны көрген бала содан кейін талай ойында жүреді ойында болмаса да оның жаңағы менталды жағынан ойында жүреді бұл нәрсе
неліктен бұл солай істеді
ал егер бұл адам содан кейін қыз өскеннен кейін басқа жолмен кетіп қалуына кім кім кепіл болады дұрыс па
әрбір тойда ыыы той иелері өздері алдын ала ыыы жаңағы тапсырыс берген тамадаға келіп сөйлесіп алдын ала кездеседі
олар алдына ала кездеседі өйткені олар сұрайды ғой
жаңағы болыватқан қателіктердің бәрі менің өзімнің ойымша ыыы өзім қаншама тамадалармен жұмыс істеймін өзім әншімін сазгер
тойға жиі шығып тұрасыз жиі шығып тұрамын сонда мен қаншама асабалармен жұмыс жасаймын
сонда ы жаңағыдай бір ойындар кезінде көргенім де болды ол жаңағы тойдың иелерінің ыыы ағаттығы деп ойлаймын
себебі олар алдына ала ыыы тоймен келіспеген тойдың жүргізетін тамадасымен сөйлеспегендігінен
ол немқұрайлы қарағандығы
интернет ы ғаламтор ы парақтарын көрсеңіз былтырғы қаңтар айында тойдың үстінде стриптиз билеген
сен барлықтарыңыз көрдіңіз ғой
жылайтын нәрсе бұл енді күліп қабылдайтын жайт емес бұл жылап қабылдайтын жайт
бұл біздің ұлтқа мына жаңағы кішкентай балалар көріп жатыр
ертең айтады ғой менің әке шешемнің тойына келген ертең мен неге тойыма шақырмайды олар шығады
бала ұлы ұяда не көреді ұшқанда соны іледі дейді сана бір адам күресудің қажеті жоқ бұл жерде
мысалы бір шаңырақта той болайын деп жатыр ең бірінші мәселе ресторан іздеу асаба іздеу дұрыс па мхм
содан кейін той иелері асаба іздейді асаба іздегенімен айта кететін жағдай баршаға баршаға баршаға оның бәрі менің ойымша сабақ болу керек
асаба іздеген кезде асабамен міндетті түрде кездесу керек кездескен кезде тәптіштеп сұрап алған дұрыс бәрін
кездеспейтін жағдайлар да болады ондайлар да болады жай жай телефон шалып жай телефон шалып
менің шартым осылай мен тек осылай өткіземін мен осындай кісім бар
ертең беташарда түскен ақшаны сіз алмайсыз мен аламын
сонда асабасыз өткізу керек пе
маған асаба бар ғой негізі
негізі кейбір жағдайлар болады да қарағандыдан келіп жатады асабалар кездесуге уақыт болмайды
негізі асаба ең алдымен халыққа қарап тұру керек
міне апаларымыз отыр ма аталарымыз отыр ма сағынып отыр ғой шәмшінің әнін салдыртып қой да шәмшінің әнін кәдімгідей иә
халыққа қарап тойды жүргізу керек
ал енді жастардың тойына барып қаласың да бір отыз жиырма жастың оларға барып шәмшінің әнін қалай айтқызасың да міне апаларымыз отыр біз жақсыдан
оларға айтпасаң олар қайдан біледі ондай ән бар екенін
кейде былай болады мына асабаның бір жақсы қасиетін мен мен кейбір кездерде
кейбір достарымның кейбір бір сөз айтыватады да мен естіп қаламын бұл кімнің сөзі деймін бұл айтады қадір мырзалиевтің сөзі
е қыдыкеннің де осындай сөзі бар екен ғой деп мен оны жаттап аламын одан кейін меннен меннен кейін басқа біреу жаттап алады
ол не ол біздің мына поэзияға жақындап жатқанымыз абайды оқыватқанымыз
қадірдің өлеңдерін жаттаватқан бұл жақсы дүние емес пе
арзан сөздер де болады апалардың сөзін айтайын бірақ арзан сөздер де болады одан біздер жиренуіміз керек
андағыны өте дұрыс айтып отырсыз
асаба болу үшін сіз сөз жоқ соның бәрін жаттамасаңыз асаба бола алмайсыз
мысалы ойын өтіватыр біреу қарсы келеді асабаға айтады ей мынаны тоқтат мынауың
қанша ойын ойнаймын менде ондай ойындар болмайды
себебі біз біз тойлар тойларға той той той иесімен кездескен кезде біз оның бәрін талқылаймыз сценарий бойынша бәрін жұмыс істейміз қандай ойындар болады көрсетеміз
сіздің тойыңызда болады ма алма өткізу жоқ ондай ойындар бізде жоқ
қаншама жүздеген асабаларымыз бар сізде бір сізден басқа иә
сол үшін солардың құлағына шіркін осы сөзіміз тисе екен деп айтып
біз деген қазақ деген дархандығымыз даладай аңқаулығымыз баладай біз той жасаудан алдымызға жан салмайтын халықпыз бізді тойдан ешқашан
все равно бәрі сендерге ақша берсе сендер бәрібір де солардың айтқанын істейсіңдер
мәселе мұнда асабада емес
тоқтаңыз сізге сұрақ міне сіз медбике болып жұмыс істедіңіз де
қанша жыл жұмыс істедіңіз қырық
қырық жыл қырық жыл тегін жұмыс істе десе істер ме едіңіз
осындай пенсия алып отыр дейсің иә дұрыс па
санитаркалардың қазіргіде де сондай
қазіргі кезде заманауи тойлар болып жатыр
заманауи тойлар той этикасы күннен күнге өкінішке орай кетіп жатыр иә
қазіргі таңда соңғы кезде мынау астанада болып жатқан тойларда ыыы біз тойға барғаннан бұрын мысалы бір әсер бір ләззат алу мақсатында баратынбыз
жаңағы иә кәдімгі бір ыыы жаңағы той иелері қуанса біз де қуанып соншалықты бір үлкен әр адамың айтқан сөзіне кәдімгі өзімізге сіңіретінбіз иә қазір
ал қазір і мен сізге ренжіп жатқан жоқпын
сізде қазір кішкене не болып тұр мен бітіре салайын сосын айтамын
ыыы сосын ы қазіргі таңда біз тойға барамыз бірақ өкінішке орай концерт көретін боламыз да
бірден бір нәрсе содан кейін екі нәрсе үш нәрсе сосын адамдар сөз сөйлемейді
асыңды жейтін де білмейсің жемейтініңді де білмейсің иә иә тосты тыңдайсың
иә кейбір асабалар болады ақын асабалар болады да кәдімгідей ауызына қарап өнеріне таңырқайсың да кісінің
пендеміз ғой ток шоуында той мәдениеті тақырыбы талқылануда арнамызда қысқа ғана жарнамалық үзіліс
талқының қызуы әлі басылған жоқ жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз
жарнамадан кейін тойдың үстіндегі ерекше қонақтарды да талқылайтын боламыз арнадан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз той мәдениет тақырыбын талқылаудамыз
бауыржан мырза кейбір ақын жігіттер болады кейбір ақын жігіттер болады тойға барады тойға барса жаңағыдай концертный программа толып тұрады
мә қайрат нұртастан бастап кәдімгідей бүкілі бар бишілері бар бүкіл қобызшысы бар
кәдімгідей әншісі бар россиядан келіп тұрған әншісі бар асаба сөйлей алмайды да
сөйлейін десе әншінің уақытын алып қояды сөйлейін десе тілек иелерінің дауысын алып қояды
содан не айтады содан кейін айтады е асаба әне көрдік қой екі ауыз сөз сөйледі қалғандары тілек болды ойбай
концерт болды ма сондықтан да концерттік бағдарламаны кішкене азайту керек
енді ол концерттік бағдарламаны кім дайындайды
кейбір асабалар болады тойды өткізген кезде шоу программаны көптен бір кең қылдырып соншама толтырып тастағаны соншалықты өзі сөз сөйлей алмай қалады
кейбір асабалар болады сол шоу программаның арқасында той өткізеді мысалы ондай да кісілер болады
ұйымдастыру агенттігінің і өкілдері де отыр жалпы осындай шоу бағдарламалар қандай сұраныста қазір тойлар қалай тапсырыс
тойларға иә бізге той иелері келеді бізге мынандай да мынандай би керек
мынандай ыыы адамдар мынандай әншілерді шақырып беріңіздерші дегендер
ең басында біз жаңа тамаданы таңдаймыз тамада сөз сөйлесін ііі көп шоу программаларды былай қоса бермейміз
себебі тамада да адамдар да келіп тосттарды айту керек
ы сондықтан басында қызды шығару дейді ыыы соған әдемі бір басын әдемілеп бастап берсек сосын арасында екі үш би
түсінікті енді барлығы былай той иесімен келісіледі ыыы солай болады деп жатырсыздар енді бағанағы анайы ойындар стриптиз ол қайдан келіватыр
той иелері алдына ала тойларына тапсырыс жасауға келгенде міндетті түрде соны қарау керек
жақсылап ауызынан шыққан әрбір сөзіне дейін мейлі тіпті асабаның киетін көйлегіне дейін қарап өзінің талабын қойса
жаңағыдай бет қызаратын жағдайлар болмайды яғни бұның бәрі өзінің той иесінің талабынан шыққан нәрсе деп ойлаймын
иә қонақтардың жаңағы келген қонақтардікі болуы мүмкін ол жердегі яғни ііі жаңағы айтқым келгені той иесі өзінің тойында не көргісі келеді ол соны көреді
соны сұрасын қарасын
экранға назар аударайықшы
жаңа осы кісілерді шалбарын шешіп тастап билеп тұрған ер азаматтарымызға біреу ыыы студиямыздан айтты арақ ішіп алған дейді енді біреуі ішіп алған шығар
барлығы ішіп алған болуы мүмкін бе
айтып жатыр ғой иә асаба тойдың иесі
той сол кезде асаба айту керек мынаны тоқтату керек деп
өйткені сол кездегі сағат тоғызда басталып он екі аяқтайтын болса асабаның айтқаны заң
асаба не үшін сол кезде мәдениеттене білу асаба соны қызық көріп тұрған шығар сол уақытын созып тұрған шығар
асаба сол кезде мен білген кезде дереу тоқтату керек
тоқтатыңыз мынаны десе үй иесі де халық та ешкім қарсы шықпайды
салтанат ханым кешіріңіз ыыы жаңа асабаларға қатысты тағы да болып кетті енді
мысалы қараңыз шаңырақта бала туды мхм біз шілдехана той жасаймыз бесік той жасаймыз дұрыс па
бала ертең есейеді ер жетеді ы тұсаукесер тойы бар иә мысалы не істейміз біз біз той жасаймыз
той жасаған кезде үстелдің үстіне не қоямыз арақ қоямыз дұрыс па
соны осы тағы да бір ыыы айтып кететін міне жағдай осы
бала туған кезде егер арақ қоятын болсақ бесік той шілдехана тұсаукесер болсын
арақ қоятын болсақ ертең осындай үйлену туралы туралы не айтуға болады онда
әрине де қоғам кінәлі арақ кінәлі осының бәріне тек қана асаба емес
мен білгенде бұл біздің тойымыздың салт санасы дәстүрін кешіріңдер асабалар асабалар өзгертіп бара жатыр
өйткені бірінен бірі қызыққа ұсайды да сіздің жаңағы тойыңызда мына ұқсаған болмады ғой
мен асаба болсам жалаң бұт болып жүр мен айтамын ендігі жолы шапанын шешкізіп тастар едім онда тіпті қызық болар еді деп
жоқ асабада тұрған ештеңе тұра тұрыңыз
асаба не үшін шектемейді не үшін шектемейді сол кезде сіз асаба қазір шақырды ма он адамның ішінде
құндылықтардың өзгерген заманы құндылықтар күннен күнге өзгеріп бара жатыр
мысалы қазір абай атамыз айтқандай түзеу сөзге қарсы келіп жаңағыдай ойындар көргендер мысалы жұман ағамыз сияқты біреу қарсы шықса
оған туысқандары ренжіп шығады не болмаса қонақтары ренжіп шығады сен консерваторсың емессің деп
сіздің сөзіңізше сонда кім нақты кінәлі болып тұр
негізі тойдың иесі
заманның талабы солай келатыр біз сол кездегі
енді мына тойдың иесі дегенге мен келіспеймін
әрқайсысымыз айтады ғой бесігіңді түзе дейді әрқайсысымыз өзіміз дұрыс тәрбие беріп
өзіміздің үйімізді бесігімізді тойымызды дұрыс өткізсек
асаба да сондай мысалы мынаны дұрыс болмайды ертең мынандай кісілер болады ұятты болады десе
әркім өзін солай түзесе тәрбиесін ертеңгі күні бізде бәрі дұрыс болады мына осындай жігіттер сияқтылар
үйден бәрі дайындалу керек той иесі дайындалу керек үйге
ауызына арақ құйып жатқан жоқ егер құятын асаба болса мен олар үшін сөйлемей ақ қояйын олар үшін жауап бермей ақ қояйын жаңа айтып жатыр жаңа өте тамаша
мына өз басымда мен қазір маған бір адамдар звондайтын болса айтамын аға тойда арақ қойылады ма
қойылатын болса бағам мынандай қойылмайтын халал той болатын болса мен сіздің арзан бағаға даже елу пайыз
ол жерде мен ол кісінің жаңағыдай ол жерде мен демалып қайтамын да
мына араққа тойып алған адамдарға барсам мен шаршап қайтамын өмірден түңіліп қайтамын мен
арақ ішіп алып жаңағыдай жасаса қалғандары уже ыыы ол ішпесе де арақ стадный чувствомен қалғандары сондай не аура создавать етеді сондай
араласып кетуі мүмкін өйткені адамның психологиясында стадный чувство деген бар ол бәрібір ол жұрттан бөлек болмайын
кешіріңіз тойдың иесіне байланысты емес деп жатырсыз ғой жаңағы тойдың иесінің кінәсі жоқ деватсыз ғой
мен өзім айтайын жаңа өзіңіз айтып отырсыз ақшасы төленді болды оған сенемін ол тойды жүргізеді деген ол ыыы сол тойдың иесінің немқұрайлы қарағандығы ол
ол қалай өтеді деп ол алаңдау керек
мынау сен қандай ойынды өткізесің сен жастарға қандай ойындар болады ұят болмайды ма өзің айтшы маған қандай ойын көрсетші деп
ыыы тамаданың өзінің видеолары болады мына аға қараңыз міне осындай нем бар осындай ойындарымыз бар
ы если мынаны ойнатсақ қалай болады сіздерде ы тамадалар біріншіден сұрайды
ыыы тойдың ыыы қонақтарының неше пайызы үлкен адамдар жастар болады ма үлкен кісілер болады ма деп
соған иесінде ыыы санасы мойнында санасы бар бойында санасы бар тамада оны алдына ала сол тойға дайындалып келеді
оның бәрі жаңағы ыыы тойдың иесінің ы сол кісіге
барлығы ақылдаса өткізуі керек
бұл жерде бүкіл кінәні тамадаға тағуға
сіз қазір тамаданы мақтап отырсыз ба
мен де жақында бір той өткіздім баламды үйлендірдім
тұра тұрыңыз мен сөйлеп алайыншы бұл жерде тұра тұрыңыз
мен мысалы тамадалар көп қарай берсең жетеді тамада мен іздендім өйткені мен өзім намазханмын
алла жолында жүргеннен кейін менің тойым біріншіден халяль өту керек
екіншіден мен қазақтың салт дәстүрін ұстануым керек үшіншіден мен түсіріп отырған келініме жаңағы
қазақтың салт дәстүрін түсіндіріп ол да болашақ ана ертең бір шаңырақтың иесі болады
мен оған айтады ғой балық бастан шіриді дейді егер де бастап мен жаңағындай мынандай алла тағала жын ойнақ көрсететін болсам ол ертең қандай тәрбие алып шығады ол жерден
сондықтан да мен бұл жерде бүйттім тамаданы іздедім ізденіп жүріп деп таптым екі ай іздедім ана тамаданы
естідім сондай тамада бар екен дегенді қазақтың салт дәстүрімен жүргізеді екен
қазақша жаңағы өзі суырыпсалма екен домбырада ойнайды екен жаңағы
сосын мынандай жоқ екен сценарий бойынша мен мінекей тойды сағат он екі бірге дейін өткіземін арасында өлең айтуға болмайды
мүмкін апай өлең айтқысы келіп тұрған шығар мүмкін домбыра тартқысы келіп тұрған шығар ол кісінің той сонысымен қызықты бұл жерде ы сценарий бойынша емес содан жаңағы
тойда ешқандай ойынсыз анандай ойынсыз ақ көңілді өткізу
ойын болды ол жерде әдемі әдемі қызықтыратындай ойындар болды иә мысалға
қазақы билер де болды бұл жерде қарап отырсаңыз
әншілер енді той жасаған соң өзің үшін жасайсың бір екі әншіні алғызасың
бишілер де болды бұл жерде жаңа қызықты болу керек қой программа бұл жерде
жаңағы өлең де айтылды би де биленді арақ ішілген жоқ
жаңа бірінші кезде келген жаңа адамдар мына тамаданы қайдан тауып алған деп айтты
өйткені мына сырт жақта небір олигарх деген туыстарымыз ин ша алла бар ғой қайын жұртымыз келген кезде
артынан ол кісілер таң атпай маған звондады сенесіздер ме таңертең салтанат мына тамаданы қайдан таптың
мына тамадаң той дейді біз бұрын еститінбіз дейді той дейді тамада тойдың дейді сәні тамада дейді
он жерден сен дайындалсаң да тамадаң жақсы болмаса арақ құйылып және
барлығы той басқарушыға байланысты
і дұрыс той иесі жауапты бұл жерде бүкіл жауапкершілікті өзіңнің мойнынан алып тастап тамадаларға жүктеп беруге болмайды түсінікті
кейбір ортада біз адамның мына той иесінің қонағына жауап береміз арағына жауап бермейміз бұл жерде ажыратып алайық
жаңа асабалар ауызына арақ құятындай айтыватыр да мына жақта сөздер кетіватыр
жаңа анамыз дұрыс айтып отыр өте тамаша міне
кейбір кездер де болады той иесі келеді жаңа айтып жатыр ғой бишілер де кәдімгідей бишілерді алғысы келеді
бүкіл шоу программаны алғысы келеді жаңағы нешетүрлісін бәрін жын ойнақтың бәрін алғысы келеді бірақ тойға барсаң халық басқа да халық қарапайым халық
ондайда не істейсің ондайда енді той иесі шоу программасын кіргізейін десең ол жерде отырған халық қабылдамайды
қазақтың домбырасын жібересің кәдімгідей күйін жібересің әнін жібер себебі ол сондай орта
кейбір кезде той иелерінен де ағаттық кетеді мысалы болады той иелері мысалы ағамыз бен анамыз той жасап жатыр
бірақ ол тойға асабаны ол кісілер емес ол кісілердің балалары таңдайды
балалары жастар таңдайды жастар қандай тамаданы таңдайды
жастар жаңағыдай көңілді ойындар өткізетін позитив жаңағы сондай таңдайды да
сондай дүниеге біз көңіл аударуымыз керек
мен ііі былтыр да былтыр да россияда болдым тойда россияда өте қазақ адамдар көп
олар деген ыыы той болардың алдында бір жұма бұрын репетиция істейді
мен сендерге сондай ақыл айтар едім сондайды ендіріңізші
заранее мына әке шешелер екі жақтан да келіп тума туысқандарын шақырып кәдімгі сол тойды болыватырғандай қылып өткізеді екен мхм
той ұйымдастыру орталығының өкілдеріне тағы сөз берейікші бізде осындай алдына ала өткізу репетиция бар ма өткізгендер болды ма тәжірибеде
иә біздің өз тәжірибемізде болды той иелері алдын ала келіп біздің сценариді қарап жаңағы қағаз бойынша қағаз жүзінде айтылатын әрбір сөзге дейін
жаңағы шығатын қыздардың киіміне дейін бишілерге дейін жаңағы ұзату болса қыз ұзатуда алып шығатын қыздың жеңгелеріне дейін
барлығына салт дәстүрге алдын ала қарап той иелері ііі репетицияны қарап тіпті біздің жаңағы кеңсемізге офисімізге өздері келіп
ы ұзатылатын қыз бірге келіп музыканы кәдімгідей қойып бастан аяқ дайындық өткіземіз мхм түсінікті
жалпы осындай ы бағанағы ойындар туралы айтылды ғой
ыыы заңда бір і жауапкершілік қарастырылған ба осындай жағдайға келген
енді заңнамаға келсек қазіргі жағдайда мысалы мынау жаңағы көрсетіліватқан сюжетте бұл жаңағы мына сыртта жүр ғой сыртта көрсетілген
ы қоғамда адамның арасында көрсе жүрген адамдар ғой мынаның бәрі тойдың үстінде
соған байланысты егер ертеңгі күні мынаның бәрін жаңағы интернеттен көрсетілді интернеттен мен де көргенмін
бірақ ыыы бұны қазбалап ешкім қарамады ғой
бұл былай қарасаңыз әкімшілік жауапкершілігіне мына мына нені бұзды деп тартуға болады мына адамның да
соған ы не берген кезде тартуға болады мынаны әкімшлік жауапкершілігіне
үйдің ішінде емес сыртта жүрген нәрсе интернетте таратылды бәрі көрді бұны
мына адамдарды жауапкершілікке біріншіден жаңағы осы тойды ы жаңағы ыыы үлестіріп отырған адамды оны жасап отырған адамды жауапкершілікке тартуға болады мхм
рахмет арнамызда қысқа ғана жарнамалық үзіліс арнамыздан алыстамаңыз біз бүгін той мәдениеті тақырыбын талқылаудамыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз бүгін той мәдениеті тақырыбын талқылаудамыз
енді бағанадан бері тойдағы түрлі анайы ойындарды көрдік ерекше қонақтарды да көрдік енді осындай жағдайға кім кінәлі нақты бір жауап айтайықшы
студияда қонақтарымыздан сұрайықшы айгүл ханым
кім кінәлі біздің ортамыз кінәлі
еліміздегі осы болыватырған жағдай бір бірімізден көріп бәсекелесіп
мен тойдан асып кетемін одан да жақсы істеймін одан да мен күштірек істеймін
жаңағы сияқты ойындарға бәсекелестік болады дегенге сенесіз бе а
жаңағы сияқты ойындарға бәсекелестік болады дегенге сенесіз бе
сенбеймін енді оны білмеймін бір ы бір бір енді бір екі может тойда болған шығар білмеймін мен өмірімде де ондай тойды көрген де жоқпын
ондай тойда болсам мен ананы быт шытын шығарамын ана жерде шынын айтқанда
мен онда қарап отырмаймын сол жерде менің құдайдың берген дауысым бар
ол жерде менің өзімнің нем бар авторитетім бар
любой тойға барғанда мен ол білмейтін иә көрмейтін туысқан емес кісілерге бармаймын ғой
достарыма барсам да мен бәрібір өзімнің дегенімді жүргіземін
мен анандай жерде болсам мен анандай тойды и даже түсіруге де бергізбей мен ана есікті ашып тек бәрін лақтырар едім шынын айтқанда
асабаны қояр едім ортаға и асабаға айтқызатынды айтқызар едім де ананың бәрін уничтожить етер едім
мүмкін ы бағанағыда
жоқ кім кінәлі дедің ғой кінәлі осы сол сонда жиналған адамдар
жинап отырған адам кінәлі шынында да жинап отырған сол
яғни той иесі сол сол әлгі айтады ғой ммм жаман үйдің жаман үйдің жаман иесі иесі бар үйдің ы қонағы билейді дейді
қонағы билейді дейді сондықтан да көбі неге оған қосылмайды себебі жаман атты болып қалады ғой
ертең айтады ғой ой мен айтамын например мен ондайдан қорықпайтын адаммын шынында да
айгүлдің атағы сондай ол деген айгүл бетке айтады сол жерде істетеді сол жерде істейсің істемесең кетесің деген сөз
түсінікті енді қазір ыыы асабаларымыз ы көп қой жалпы қай жерде болмасын асабалар көптігін өзіміз көріп жүрміз
той иесі не үшін ақша төлеп жүр
венера ханым сіз қалай ойлайсыз
ы менің ойымша иә мұндағы той иесі не үшін той иесі і тойдан кәдімгі өзінің қуанышын алу мақсатында адамдардың бәрін
бәрі қуанышты болып келіп қуанышты болып кету мақсатын мақсатына а мақсаты үшін төлейді иә
мұндағы адамдар өзіміз кінәліміз басқа адамдар асаба кінәлі деген дұрыс емес мен келіспеймін
адамдағы мұндағы нәрсе адамның ол түсінбейді де өзінің кінәлі екенін
адамға той қашан жақсы адамға тойында адамдар көп күліп жырқылдап отырғаны жақсы дұрыс па
сол кезде адамның санасы психологиясы ойлайды а осы той жақсы екен
сондағы осы осылай осылай дүркіреткен жаман билерді ойнатқызған билеткізген асаба жақсы екен дейді де сол асабаны алады
ол байқұс той иесі біліп те тұрған жоқ ол асабаның қандай тоймен адамдарға осындай күлкі сыйлап отырғанын дұрыс па
сондықтан мұнда ешкім кінәлі емес
сол сол жағдайды ыыы той иесі мазақ үшін ақша төлеген болып тұр ғой
мазақ үшін ақша төлеген болып тұр деп те айтуға болады ол түсінбейді де не үшін төлеватқанын
бәрінен де үлкен адамдар емес мен сол тойға келетін кішкентай балаларын ертіп келеді адамдар
сол балалардың психологиясы психологиялық денсаулығы үшін уайымдап
той иесілерінің асабаларға сеніп қалғандықтан вот сол
сөздер айтты терең терең ойлар айтып отырсыз маған өте ұнады
барлығымыз жақсы ақыл айтамыз осылай болу керек осы жақсы өту керек салт дәстүрді сақтау керек дейміз
енді бір жерден осы нәрсе еніп тұр ғой сәуле ханым сіз ыыы ойыңызды қоссаңыз түйіндесеңіз қайдан
мен енді бәрі жаңа қаралайын деп отырған жоқпын жаңағындай асабаларды барлығын
жаңа тойдың иесін де енді бұл айтып отыр ғой жаңағыдай бәрін беріп қойғаннан кейін әйтеуір мойнына артып қойғаннан кейін
жаңағыдай жауапкершілікті алғаннан кейін асаба негізінде сол жаңағы пікірімізбен санасу керек тойды
және оның үстіне тек қана мен ойлайтыным осы қазақи жақсы жаңа өлеңдерді ұмытылып бара жатқан сағындырған әндерді
жаңағы тойдың өзі ғана айта бермей домбыра жоқ бізде домбыра жоқ айтпай ақ қойыңыз өзіңіз айта беріңіз деп барылдатып ы дауысы келетін де келмейтін де береді ол дұрыс емес
сондықтан да шамасы келсе ақын ақыншылығы болсын термешілігі болсын әнді көбірек айтып жаңағыдай
тіпті өзіміздің ы ата бабамыздан келе жатқан ойындарымыз бар неге соны кіріспеске
мұғалімдер әлгі сабақта біз қолданамыз ғой неше түрлі нені әдісті сол сияқты әдісті қолдану
жақсы рахмет ыыы тұрар ханым сіз бағана басын жақсы бастап едіңіз қазір үнсіз қалдыңыз

мен де мысалы жаңа айтайын деп отырғаным бір тойға бір тойға барған бұл асабалардың құлағына алтын сырға енді
соны жаңа есіме түсіп отыр ол той жаңағындай енді үйлену той емес бірақ і жаңағы мерей той
сол кезде жаңағы ыыы сол үйдегі атамыз жаңағы намазхан болғаннан кейін ііі әжеміз сондай той жасаймын дегенде бүкіл туыстар көзі бақырайып
қалай ол арақ шарапсыз болмайды ол қызықсыз деп сөйткен
бірақ кейіннен жаңағы тойдың ішінде ең бір қызықты жағдайлар кәдімгідей келіншектерге ұршық үйіртіп кәдімгі қазақтың дәстүрімен әртүрлі ойындар болды қызық
сол тойдан кеткен адамдар келген адамдар кеткілері келмей қалды
тұрар ханым сіз ііі менің естуімше бағана ғана банан ыыы болған ойынның куәсі болдыңыз
сондайды көрдім мен иә
онда ешкім тоқтатқан жоқ па қалай болды
асабаның ы өткізген ойыны ма әлде қонақтардың асабалардың өткізген ойыны
ол банан да болды сосын алма фрукты мен а алмадан да ойнады алманы мынандай маңдайына қойып жаңағыдай
ол да бөтен еркек бөтен әйел билеп жүр екеуінің беті жабысып жатыр енді
енді ол да мысалы жаңағы банан мен де көрді енді ұятсыз нәрсе ол да
сосын мынандай жаңағындай ыыы газетті де газетті бүйтіп бүктеп бүктеп жаңа көтеріп тұрып
бөтен біреудің әйелін бөтен біреудің жаңа қызы бар біреу жаңа айтқандай ондайды да бананды да көрдім өз көзіммен көрдім
айтуға оларға кішкене батылыңыз батпады ма шынын айтқанда ол тойдан мен кетіп қалдым
иә соны көріп кетіп қалдыңыз иә кетіп қалдым өйткені менің оған жүрегім шыдамады ондайға ондай имансыздыққа енді ондай тойларға бармаймын
енді сайып келгенде қайтадан асабалар кінәлі болып тұр ма мына жерде
енді асабалар дегенде оны енді шынын да айтқанда жаңағында кейде тойға асығып
білмейміз ғой асығып кейде тойлар асабалармен сөйлеспей жатады жаңағы алдына ала келіспей
мен ойлаймын той жасайтын адам не дегенмен жаңағындай сценариін бірге отырып жасаса екен деп
бірге отырып қарап осындай ойын былай былай болса қалай болады
а бізде әдетте қазақтар асығып ойбай баламыз үйлен дегенде асабаларға мә сендерге бере салды
асабалардың да асабасы бар мен бәрін айтпаймын асабалардың да асабасы бар
бірақ менің ойлаймын асабаның арғы жағында мен қазақпын ұлтыма не істеймін деген сөз ұлттық мүдде барлығымыздың бойымызда болса бұндай бейәдеп болмас еді деймін мен
түсінікті азамат мырза жаңа қайтадан асабаларға қайтіп оралып
қайтадан асабалар кінәлі болып кетті ғой мына жерде тағы да енді былай былай қарап отсақ
енді көрдіңіз бе жаңағы тапсырып отырмыз ғой иә жаңа ғана әрқайсысы өз ой пікірін білдірді мына айта кететін жағдай
қазақ халқы салт дәстүр әдет ғұрпына бай халық дұрыс емес пе жетеді
қазақ халқы әндеріне күмбірлеген күйі болсын әні болсын соның бәрін қастерлеген халық
сондықтан да қазақ халқы барша тойлаған кезде бүкіл салт дәстүр бойынша өткіземіз
ыыы той жаңағы тағы да қайталанып отыр міне
той той иесімен келіскен кезде біз осының бәрін талқылаймыз мәселенің бәрін
сондықтан бәкем жаңа айтқан айтып кеткендей көпке топырақ шашуға болмайды мұнда да
бірақ шынында да келісемін келісемін ондай асабалар бар тіпті қазір асабалар көп болып кетті той неғұрлым көп болыватса
асабалар жиналатын бір ақылдасатын кезі болатын шығар қауымдастық жоқ қой
дұрыс айтасыз осы енді жырмен жауап берейін иә кішкене
біреулер асабаны жамандайды біреулер асабаны бағалайды
алма мен бананмен билетіп жатса асабаның бұл ісі жарамайды
жалаңаш қыздарың билеп жатса олар үшін бізде де сана қайғы
апаларымыз аталарымыз болмаса егер ортамызда бұл кісісіз тола алмайды
басқа ел он жерден той жасаса да әй бірақ қазағымдай бола алмайды
тойдың жаманы жоқ бірақ бір сәтті қуаныштың зор тәрбиелік маңызы бар екенін естен шығармағанымыз жөн сияқты
әркім өз алдына жауапкершілікті сезінсе бәлкім ыңғайсыз жағдайға тап болмас па едік
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы аман сау болыңыздар